जो रूस की संस्कृति ह। अगर व्हा कोई भी बात होती ह। तो उन्हे पहले उस बात का उत्तर चीये तब तक वो बात को नी मानते।